Ku ma olõ talomiis ja põud om väega kõva, sis ma piät tõtõstõ umma nurmõviljä kuigimuudu kas valama, viiga valama vai sis mõnt asja saa ka muldsiga pästäq. Et panõt midägi maa pääle, et ärq ei kuioq.